Ga badai bai nasara kotatu ma atu manko sambul atiman gapinau lalatu ma sambilyaye atiman sambul, toh sambul atu beki tlan ada watkila kwavchi gawa atu da əzaman yaye tina atiyau bek dadman ada, ya sida dala ya sida karai dala, yapsa dala karini kisi dakchi go sambulni i akchi siditkwa bai kwachi ibsa tana sai yabsa dik sambul, sambulu man ada-ada-ada akchi ada nawanka bai sambuluk ibsa tina nasara dadu zaman dadu tina sambul ada nawanka bai be kalkala dik bai ya musa amma sambul lina paidatkila gawa atu tina ata kunik jliwi, əmdi asidabai apsa dik sambul bai ai achi kata atliba gabadai kazinu ma əmdi atlibana <laughs> achi dachi dusu izga dadmak ada bai toh ko gmsik ko gama yaye əmdi be a jlimik wana dik sambul bai achi atliba gado diwoni sambul tanau akunik karai dadma ada, karik dadmak jliwi ko angwai mani ya misayik sambul gadak sasida karai ko amagi gadak sasida karai gi adatkima ya musu gadak sasida karini kisidu nigi biyaye ya bile uktlini ta sidigi bikwaya afo gadi amayiyaye a sidegi ata sidoni sai dik sambul atiyi ata sida, uktliniyiasida sambul atu kata tina akunik karik jluwuk maduwa atu-atu Jauro atu paidawa ikunuk jliwi sambul tina timan tina va jlimik wana dik sambul gadak dadman ada tman ma'yim atiman gama atima gi gimsuku yaye taiman yina va wama dik sambul, tina agaja lai amaduwa magik wa ya misik sambul gadak ma'yamau a sidak karik Makaranta, əmda asidegi karini gi gajlawak yaye ma'yim azinegi mamam baba karini bata sida kwaya abalai na sidigi a sambul a ganibai a aji kamasai sambul ni kanai kasiddiya karim dau bi kwaya sambul kipsatkanai damu aji kamasiya sambul napsau sambul kisidigi bam sambul ipsayi bam kadigi kwaya kak sida yaye aukza kaipsa ka ipsayi aukza kak sida amma əmdau be kak apta bai nasara kotakchi mama akchi manko kak sida <hesitation> di chiba ada gadiwu zungurra ada gadiwu kak ipsa kokak sidawu atitkusambul yo kwaya atu kata karai bai əmda va wana dala atu kata akunik bai kibzuku dik sanak adkak badai, əmda wanaga dik sambul huwa bina jappa bai ﻿Bina tina kima angwanai akunuk mawuna sambul bai ni masaga abitu kak-abitu kak alik sirin, alik sirin atiyau kima dubusirin ga pinau toh bataga nanauwa gada uktlinanai tala asida amatina tla asida japsa jasida to kima kak imya nanauwa na sa agadi ja jlimik magik sirin yaye ja va wanadu amma kadu kwaya kak ipsa ko kaka sida za kadu kwaya dachi jitfi kunik hapta ankal yaikuk ma'yamau kakche-kakcheya goda karai gosasida yaye har kimatina zaman kitfayik didmamsau əwan gadi sirin sai ma'yamau asida gi adatki ma sai ya sidi kinaka kari gadi ko sirin na dolai sai ya sida toh gado duwon dik sambul bikwaya əmdi akiti atliba əmdi akiti dusu sai yaukza aukini kimda dachi gi pukarra nanuwa əmd bani ancha taikigi bai kwachi yapsa biye itkwatki pira ajiliwi hawa ya jliwi dikai, Dinimctau, abi yajlima kaka ba sai yapsa kadatki sai yasida karini, sai yapsa adatki dinin adatkman atinchu jliwi bilanna toh dik sambul bikwaya fiwundau a jliwibai gado diwoni tana sambul ata kunik kari jliwi ai adkak badai.